افضل اكون عالق بجزيرة ابحدي، على انو اكون مع عدوي اللدود - لان اذا غاح اكون مع عدوي، اول شي انا نفسيا لا غاح اطيق انام، ولا غاح اطيق أأمن على نفسي، وغاح اضل اعيش بهاي الدوامة مال خوف بينما ابحدي اطيق ادبر نفسي